Koa fa mare ty an̈arana Bangladesy izen̈y baka karà fa gra- gravy oe, lagera be. Ia, fa ny azoko honon̈o ndraiky izen̈y ten̈a ny nazahoan-drô fahaliovanten̈an-drô ten̈a lagera ai, lagera niampy lio be. Ia, ten̈a tamin’ny araiky amby fitom-polo sivan-jato sy arivo.